E titou nam kain o papat nga dok he khavang dok te. muk tgus, mut ngae lo kpom o reha akore. Nang muak serpgam mu less nga lessmia lol o papat he ka kpom o reha. Muor kam mnang ngar kam gia vavle punpa klol o vnek enang tete ko o vnek ngata papagis. Muak sir vanam mar kaen o papat nga ngar. ka psom mar klik. klik klik nang mar kam kam la vle kun nam o mia ruk ngam kaeharom o kermatnek. Nang o papat ruk endruk mar kam vle kar mar he ka sir serpak kam eharom ngaro reha. Muor kam gia mnang ngar kam gia vavle kiengei mang ngar. O kolkhek tgus muaka vle kaemik marot kolkha morsiegeni. mut her kain orhuk nga ngar. Muak kaeharom oni reha ruk. ngaka vle mut her kaen orhek nga ngar. Nang mar kmel orhek kun mnam ngaro papat he ksir serpak mang ani papat to ngata sir mang. Nga or kam gia vle kngonggae enang akmuk ko ngatgia pupunpa. o vnek ngata lol mar Ngata yoyor. ngat keimimim mar. Tokhe ikua kain o papatri kam havaing nguk he muaka psom mn les nang mar kam sir serpak enangtok nang kuma ngan e titou nam kaen o papat ruk kuma pat kaekiem karo rhek he kumia psom e ben kre sinta min kam sir serpak enangtok kum la kieengai va kum la mnang ngin. O kolkhek tgus kuma rere kar min. Si e ben tsia paren mor ngai ka vle ku kim kpui nama grap. kum la kiengai e, kuma ngorom kam rere kar kaen o papat ngam nang e kam lol o papat kun mnam he ksir serpark mang kani ngaeha to ei.